Imatatak munana y <hesitation> jatun apukkuna o <hesitation> jatun mama kochata nishun motaña o mar, chaywan <hesitation> tapuyka sumakmi kan <hesitation> ñuka kawsani jatun apukunapak chakikunapi <noise> chirir chakikunapi <laughs> jatun tayta Chimborazo chakipi faldaspi <noise> <hesitation> wacharirkani mana chay, chay chakikunapish shinapish Guamota llacktapi ashtawan chiri <noise> wayra <hesitation> llacktapi wacharirkani shinapish ña kaypi kawsapani ña nishun trenta añosta <noise> kay Chimborazo chakipi <hesitation> sumak kan, sumak chiri intipish tiyan, tamiapish tian <noise> ñuka ña <hesitation> nishun kaypi mirgata kawsashkamanta ña mana tanto chirita charipani y <noise> ña costumbrarishpashkanipish <noise> shinaka <hesitation> kawsarkanipish ocho añosta, ocho watakunata <noise> shuktik llacktapi marpi, sumak jatun <hesitation> kuchapi <noise> chaypi <hesitation> ari animal shinchi inti tiyarka, calor tiyarka, <noise> humedad tiyarka shinapish sumak <hesitation> jatun kuchata tiyarka. Alaja yaku <hesitation> nishun mana, mana agresivo, tranquilo karka chay yaku <hesitation> chay sumak yaku karka shinapish ñuka kawshashkamanta y ñuka <noise> wacharishkamantaka <hesitation> jatun Chimborazo nishun kaypimi munanayan kawsanata <noise> <hesitation> calor animal calortaka mana munanan shinaphish <hesitation> shuk amigata charirkani kawsakta <hesitation> chay jatun kuchapi cercalapi Guayaquil llacktapi <noise> chaymun cada watata rikunamun ridukarkani pay manarik shukti llacktamun riji, rikpi. Kunanka mana ña, ña chaypi kawsa, chaypi payun puridurkarkanchik <hesitation> nishuk playakunata rikunamun, lugares turisticos <hesitation> historicosta rikunamun y <hesitation> shinapish kay ishki watakuna pashakpipish <noise> trabajuna, trabajumanta <hesitation> rikushishka ñuka kushawan, y ñuka wawawan rinata <noise> shuk, kutin jatun kuchaman kushilata kapani, karkani <noise> llullu wawata apashkamanta paypish sumak kushila rikurka, pukllarka <noise> Punta rickpika mana mirgata pullarkachu pay uchila kashkamanta, mas bien wasilapi karka y mana mirga intipi churarkanchik. <hesitation> Kunan dos mil veinte y cuatropi rishpashi ña shuk <hesitation> watitata charishpa ña paylatik ña shinchi karka ña purikurka ña pukllarka, saltarka ña mana ni llushinarkapish yakumanta jatu yakumanta <hesitation> chaylamantatik yuyashpa paylamuntatik yuyarishpa sharikirirkanchik <noise> rirkanchik shuk <hesitation> y ruta del sol nishkapi kay Ecuador llacktapi <noise> rickshishka kan <noise> chaypi <hesitation> purishpa, mikushpa, gustashpa shamurkanchik, y <hesitation> kunan punllakunapi ña mana rishkanchikchu kay watakunapika, shinapish <hesitation> nishun <hesitation> ñuka shi ojala <hesitation> yuyarishpaka y kishaska kushki tiyakpika <noise> Galapagosmun rina yuyay <noise> uchila wawata ricshichinamun y ñukapash rickshinamun <hesitation> shuyakunchik pay ashtawan jatulakanchu paypish yuyarichun, paypish <noise> nishun <hesitation> rikuchun chashnalatik kay playakunata rikushka pero Mana aqui yuyaringaku hastawan jatun kashpashka chayta <noise> ña yuyarishuk ña rikurishun y pushankapak paymunpish chay jatun kuchamun, <noise> shinapish kuna kawsakuni, kawsani kay jatun <hesitation> Chimborazo chaquipi Riobamba kitipi, kunan punllakuna mirga chiri, <noise> kashka, tamia kashka ocho grados y dieciocho grados maximo <hesitation> chayashka chaya kutin <noise> mayjin punllaka mana intipish llukshin chiri, chiri punllakunakan <noise> shinapish <hesitation> kaypimi kawsanata munana, kaypi chiripi ña ima churanakunata churani ña <noise> ña kunuyani ña ima zapatos, ima botas, ima medias churashpa ña kunuyanchik y <hesitation> kutin chay mar kashpaka o nishun calorpi kashpaka <hesitation> ventiladorwan aire condisionadowan mas bien ungu ungupan ungupani unguparkanishpi tullukunata nanay japirka y kungapish <hesitation> wichkarirka chay, chaykunamuta mana aki <noise> kawsamun chaymunka shinapish ima necesidad nishun trabajo llankay tiyakpika ari rimuymin kawsanamun <hesitation> marpi. <noise> Kunanka kushi kani kaypi kawsakushkamanta y kaypi kawsani y kaypilatik kawsasha munani.